Los cambionis de bomberus pos sonin carruchas mu aparentis qu'están inseñás pos pa apagal, pa afogal enciendus de toa crassi porqu'ain enciendus mesmu nel campu, enos puebrus, enas endustrias i enas ciais. I nel branu pos enos montis i, la verdá, pandiquiá. I con tolas crassis d'enciendus qu'ain, pos los cambionis tamién están aviaus con tolos achiperris pa cá crassi d'enciendu.